Terus ana buka pesan a ana cari tau karna ta nalelak seka man kirim pesan ia. Terus ana sangan karena ana kerja sebagai detektif, ana sangan dan ana cari tau no segala cara yang ada supaya nalelak dan ana bisa hapu sek ka mankrim pesan ndia karena ta nalelak hatoli ndia. Makanya ana tao ndia supaya ana hapu sek ka man krim pesan ndia karna naibe be detektif ia sangat Malelak a. Makanya ana bisa cari tau seka hatolin man kirim pesan untuk ndia dia ndia karena ana harus cari tau ela nalelak.